Amboa tozay piso satria gny piso kamo, gn'amboa nefa nama, magnampy amy gny sarotsy no misy manahirana anao. Magnampy izy, mandeha toera lavidavitsy hanao, magnaraky anao izy mba hiaro anao. Gny piso defa tamana antrano ao, omenao sakafo, no tsy omenao sakafo izy masiaky.